<hesitation> अपका सोचान तो सबसे पहले सफाई और मेहनत की याद आवज। रोज-रोज घर का चमकाउन के लिए, चाहे जमीन की गंदगी का साफ करने के लिए, पाणी गिरत तो साफ करने के लिए, हर दिन हमका पोछो लगाउने पड़े। घर को ताजा <hesitation> घर की सफाई रखने के लिए भी हमका पोंछा लगाउने पड़े। बरसात में गीली मिट्टी से फर्श बोड़ो गंदो ही जाये, तो भी हमका पोछो लगवन पड़े। तेवहार होई, खास मोको होई, तो घर का सजवन के लिए, एकदम चमकाउन के लिए भी हमका पोछो लगवन पड़े। बस सफाई को ये एक ऐसा आउजार छे, जिका हम घर में उप्योग कराएं, और स्वच्छ और सुन्। <hesitation>